Simi bijimi ni diko mara mi a ishe marshe ma a mara bu mi aka miya e marshe ba woiye shekeni zei a marshe kaɗaf- kaɗaf woi me shekene zei bu a marshe zugoni gidi yam kai koi woiye lalamba woi roki ba roki ba mu a mara e ta kile a ishe marshe toh ni ina lolo ka. e ta aiya ko roki si kai dai ka nama zawa ko roki si a ishe marshe woi shekene zei zaɗab- zaɗab- zaɗab- zaɗab kaiso- kaiso mokak meno mokok meno amma wonse me sim ke me. e lingeiɗ-lingeiɗ-lingeiɗ-lingeiɗ a gishe marshe bu toh su bo mara ki si a zugonto holo a ana ta diba- diba kaiso- kaiso mamare wonse mamare mamare ta aiya a ishe marshe bu ina lolo na taa ko si iko marshe bu na roka si iko marshe bu kai na ini lolo ta kai ammana maranmu ke a suna sai ɗoshi ke'e mu teke baya kute a taka toh ɗo ta aiya kaiso ko rokkote mamare mamare ta aiya kile in rokshe si a ishe mama marshe bu wonse zuni shekensu zei amarshe kaɗaf kaɗaf kaiso- kaiso mokanko mmano woi <hesitation> woiye a ishe marshe bu ta kai ammana marano woiye a teke sai ɗoshi ki babaɗi baya shahu sheke yam dabba andi bo bu si ko zugoni yam ko lolo. si zugoni yamma in banbu zugoni yambu in banbu si a marshe yak kaɗaf- kaɗaf- kaɗaf a marshe bu ta kile in taƴa si iko marshe bu ne'e ne roka si iko marshe bu kai na ina lolo ta kai taɗa si ba ta kai marano wonse a ina bu kaba ɗoshi ki baɗi ɗoshi ki baɗi indino me in teke marai. e ta aiya ne'e inda mara no kada ngo ke gyaɗo no ki mara bu amma dole kaba a gyade ne. e ki mara baya zuni a ra rasha rokshe komye mamare bu ne'e me na dalo kute in teka no ti marano eta aiya wane ta wane ta i diti ba ko rakno kom woi mamare mamare kaiso kaiso a ranoti korinno e ta kaiso kaiso a rakoti me amma kom ye na dabu a kolshe zugoni baya a ishe marshe bu ta moka ƙoto mi ta kai biɗati woi'e biɗati woi e biɗati biɗati ta toh biɗanko ye a ngar yoto ngaranko ƙoto a ishenni kirari ta mamare- mamare- mamare kaiso- kaiso muje mu dawo yanzu- yanzu anshe ka'i yane a marshe kaɗaf kaɗaf mokom a metu mokom a metu kai biya a kaia zuro ta kai mu gyen ke a kan ta kai mu wanko bijimi yo marshe ka'i moisi ke'e kaɗaf kaɗaf woi ye dama a kolshe zugonni a marshe bu gyenƙa zugoni mu kasanko gyanƙa ka'i kim a kanni ki nako ki man nako ki babaɗi mudan kanni yani zura zura kai munta kaiikuta kimaram kabo manarum kai. Tunda su a ishe marshe kaɗaf- kaɗaf shekensu zei ai ta shekensu zei ta ohh wooiye zugonni yam baya a ishe marshe bu ta kai biɗani- biɗani- biɗani- biɗani- biɗani ta toh biɗan ko si wom shikenan a ngab tishinni koro kurut kurut a boni ta aiya da bu ma kizi damenni kizi damenni kizi damenni baya ki ɓeɗi ku kura no si koru koro ku onasu bu kai ki babaɗi komshine a gitti mara ɗo e ki zoni mi ko kure tu koro mi ki laudi ku onanoi ku mokisu a tina amma nguni ngu kureti bu sai ngu dai zuni ngu ɗeyanko zuni kai mi kizi a zuk dabba dabba andi bo bu a gitti eni ta gitabu banda ku dai zuni ki bonensu ta kile mu danko bosu ma ka damba shi ta aiya na anshenku ku onsu tishi ku onsu tishi amma ku dabu ta aiya kile baba tishim kile itu koro yam dai ta yam yam miye nguni ngu tishe woto buɗo babaɗi ki zoni babaɗi ki zoni fa ngu tishe woto dabba andi bo bu si a suna a goli tiko ƙabu ku kolko ɗamin zei bi ai zeibu <hesitation> nguni ke tunda ngu tishi kem ku kure su koru ngu mokisu ke'e ku dalte su ku kasi a domsu a toi. ta aiya baba korum ke ite korum yam ta aiya lalamba leyanku nguni ta miya muni tun jero mu mu hawok itu koru har kaiso kai muni ke mu toƙanmu ta ku toƙanku ta i ta toh muni mu toƙanku bumuni mu itu baya mu ina lolo ka zat ko dabba ka itu tina boni bu mi ku dei si mati ƙani ɗo ta <hesitation> ne ni itu baya yono kile dole itu dai nguni ku itu bu amma ne itu ta anya dai dai marshe marshe ngafa marshe dano ƙano koru kasan ko komshine komshine a tishe yansu andi bone bu to ko moiko ei kaiso